Nnjen-o, njen ejen, nyen ogbodu, nyen ekpin ogbodu nong eri nyeh, nji yen nong ekpin ogbodo erie. Nji ekui na-atem nji ka-ka. Ogbodo, mba-jak Awka-Ibom nji ka-ka Akwa-Ibom ka etek a-nyi afo, nkura, njak ebhi, nkura, njak ebhi nkura. Ekpin a-bor, eri e-yeh na-ejire. Akae ma-ahbo a-kok ka Akwa-Ibom, chang nong akae mawut ekok ka Bendeghe. Akae ma akok ka ogbodo, chang nong akae ma-akok ka Bendeghe. So, ekpin eyeh-yeh na ejirie, fam-fa na se acheb a-kanna paper a-sengha eyim, se ko, en-eyim mbi, enyim bi na oki kare. Arik anji, wut chang e-kara paper erik an-ji wut chang eka ra eyim-ambi afo ano. Fam-fa, wut eji kpi eyim ambi, ndangha mba, wut chang ekara eyim-ambi ka Bindeghe-mfa. Ndangha mba wut chang eyima eyim a-mbi. Ka eji kpi-mbi ehbat etat, echibe ayim-mbi ka Bendeghe. fam-fa, echibe eyim-embi, Akparabong achibe ayima e mbi fan-erong. Ogbodo, achibe ayima, Akwa Ibom, achibe ayim fan-erong oki-ki nkob nse oki-nkob nyen. Ka-mfam fa wut ekpi ekpin-anji, oki ki nkobi-nyen, oki nkobinse.